एक टूटा हुआ ताका ठीक करने के लिए निम्नलिखित कदमो का पालन करो जात है। सुरक्षा और उपाय: सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखें। ताला सुधारते समय हाथों में दस्ताना पहनें। यदि ताले में आसपास कोई बेहतरीन धातु या तेज वस्तु हो तो उसे हटवा लें। ताले स्थिति का निरीक्षक करें। दरवाज़े के ताले को ध्यान से देखें। और समझें कि वह किस तरह से टूटा है। क्या ताले की चाबी अंदर फंसी हुई है या ताला किसी अन्य कारणों से काम नहीं कर रहा है। जैसे टूट जानो, जाम होना आदि। ताले का बाहर निकलना: यदि ताले की चाबी या लॉक फंस गई है। पहले चाबी को बाहर निकालने का प्रयास करें। यदि चाबी टूट गई है या टूट चुकी है। या फंसी हुई है तो पिन के माध्यम से लॉक्ड ग्रिज डाल कर चाबी को बाहर निकाल सकते हैं।